Jiiya daʊtən ni farə naati ba yəmmi, mən faun nyuii ki n'kwan, bən yəm yobiya nihiyu, a nyuii mən naari, bən kee yoobiya nyuii hiyu, n'yəm yoobiyan gʊ, yoobiya gʊ wa daʊtəmi ga, wʊ nəb ba nuii bwiləmri gəri ga, wʊ nəb ba wʊna gəri ga, yəm yoobiyan gʊ, yoobiyan gʊ a daʊtən, a chiin yoobiya daʊtəna gʊsʊti, yoobiyan gʊ a chii yoobiya daʊtəna koojiiyuwi, bəraki naawʊ nyuii na yoobiyan gʊ me wʊ nya ki, nʊ bən no kəbar a chətətta mʊ, kagəm ba mʊm ma nʊmən no kəbar gəre, dʊgʊr tətta mʊ nʊ bə kəban, bəra rə nyang ka nyagʊ n'naa bən naa nyuii ki, yəm yoobiyan gʊ nyəngkə ka gərəng, yobiyan gə wa daʊtən daʊuwiyʊ ga na yəm, bukka nyangngəng bən yəm yobiya <hesitation> a nəb ba buuwʊmi, kə nəm bambə nəb bə kuuro kuutəm ga, n'yullobə ga, ki kən yəm nyəngkə bən nəngnga gərəng, bəng kə me bən Far naatə na naawu nyuii <hesitation> tee tən nee a yullo yulloi, to yai naatə me ba ləmnən, me bən Farwe nyuii na. Na nəbba gəm nee tən tee n'nəb bə kuuro kuutəm, ka nyogʊ n'yəm yobiya nəb ba buuwʊnu, Bukka nyangngəng bən yəm yobiya nyui mən Fari, n'nəb bə sɨng swiyerəm ga, ko nəb bə rə bʊnənnəm, n'nəb bə sɨng swiyerəm ki, bən- bən nuii bwiləmri, bəra rə wʊllai, kaita mʊ ba gəra, kaita mʊ ba gəra, nəb kuma ba nuii bwiləriya dɨgutang a kaita mʊ. Bən Faʊ naatə ki, Fav nyuii ku kaggi, kutən kagga kʊ <hesitation> kutən kagga nəbbi, bərkə naa nyuii na me bə kutən kagga nəb ki me bən nuii bwiləmri, me bən nuii ləmmang, me ba wunəne nəb a kai, me bən nya jɨna kaniyu, bora rə wʊllai, gʊ na ba nəngangə nən nətti ki ba sʊwe go kai, ai nyuli we me bə kɨrɨ-me bə kɨrɨ kag, ka nyagʊ n'yam yobiya nyuiiyu, n'yəm yobiya gwa jɨre we, kəmən naawʊa langngər də bii- a berən ki, nəb bam be yobiyan yiiyu nən nyəne? ka daʊ yəm yobiyan jiiyu, n'yəm jiiya daʊtən wʊ hanjiim nəng- ngari, bən sɨng ga me bən sɨng ki, ki kən yəm jiin sitən wi, gɨrojii yəm yobiya ko gən wunii. Bwe chʊwi hi, nəb ba buuwʊm, rʊ gwa jɨre wi ji fare.